Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki kautal swiss. kautal hoore ummatoore swiss kanjum on wadi lesdi mai andaama ha duniyaaru. lesdi mai hebi jahogal yeso sanadu kautal hoore ummatoore swiss ha lesdi mai.